Анахь сикӏасэу адыгэхэм къахэзгъэщырэр <hesitation> Мэщбэшӏэ Исхьакъ ыкӏи Кӏэрэщэ Тембот сыда пӏомэ Кӏэрэщэ Тембот адыгэхэр зэрэпсэущтыгъэхэм, яшэн-хабзэхэр <hesitation> дахэу ироманхэм, иповестьхэм къащеӏотыкӏы. Мэщбэшӏэ Исхьакъ тарихъыр, адыгэмэ ятарихъ зыфэдагъэр, зэрэхъущтыгъэр <hesitation> дэгъоу ироманхэм къыщегъэлъагъо. Сшӏогъэшӏэгъонэу сяджэ ыкӏи Мэщбашӏэм иеу сызэджагъэр шъыпкъэу пӏощтмэ бэ.

Мы упчӏэм джэуап къептыжьын зыхъукӏэ тӏэкӏу сэрымэ къин сегъэлъэгъу. Сыда пӏомэ, сыда къикӏырэр хэт? <hesitation> Цӏыфа, кӏала, пшъашъа? Зы-джаущтэу зэхэутын фая? Хьауми <hesitation> цӏыфым и акъылкӏэ пштэн фая? Сыда пӏомэ джэуап къестыжьын слъэкӏыщтыр <hesitation> ӏоф зыдэсшӏэн слъэкӏыщтыр, ыкӏи сыгу рихьырэр, си нахьи нахь, акъыл нахьыбэ зиӏэр цӏыфыр ары. Сыда пӏомэ нахьыбэ уигъэшӏэщт, упчӏэжьэгъу хъущт, <hesitation> къыуиӏощт нахь псынкӏэ зэрэхъущтыр, <hesitation> уигъогу пфигъэнэфэщт, къыбдэӏэпыӏащт, нахьыбэ угъусэнэу щыт. Арышъы, акъыл нахьыбэ зиӏэм ӏоф дэпшӏэнэр сэркӏэ нахь хэсхыщт.

Къэкӏощт гъэпсэфыгъо уахътэр сэркӏэ сиунагъо дэзгъакӏомэ сшӏоигъу <hesitation> сятэ сянэхэм, сянэжъ сятэжъхэм сакӏэрысэу. <hesitation> Гупсэфэу чылэм жьы къабзэ къапщэу удэсыныр сэркӏэ нахь хэсэхы. Арышъы мы къэблагъэрэ гъэпсэфыгъо уахътэр сэркӏэ отпуск зыфаӏорэр <hesitation> садэжь сыкӏожьын, сиунагъо, сичылэ гупсэ щызгъэкӏонэу сыгу хэлъ.

<noise> Ащкӏэ псынкӏэу пшъхьэ къихьэрэп сыда ай фэдизэу ащ фэдизэу пшӏагъэр урыкӏэгъожьынэу, ау джыдэдэм узегушыпсэкӏэ сшъхьэ къихьагъэр <hesitation> университетыр къызэсэухым ятӏонэрэ университетым зэресымытыжьыгъэр ары. Къэсэухи ӏофым ыуж сихьагъ, ау сыфэягъ джыри сыкӏэхьажьынэу нэмыкӏ сэнэхьат джыри зэзгъэгъотыжьынэу. Джыдэдэм нахь къин хъущт сэркӏэ еджэныр спэчыжьэ хъугъэ сыда пӏомэ <hesitation> шъхьахыныгъэ тӏэкӏу гори къыхэфэ. Арышъы <hesitation> джарын фай сызыкӏэгъожьырэр.

Сэ зэрэслъытэрэмкӏэ цӏыфым <hesitation> къыхихын фай зыгорэ нахь ыгу зыфа зыфэщагъэр, нахь зыфаер, нахь зыгу рихьырэр. Амалкӏэ фызэшӏокӏырэр иакъылкӏэ къыфихьырэр. Арышъы дэгъуба ай фэдэхэр зэрэщыӏэр. <hesitation> Амал уиӏэмэ пкӏэ зыхэлъ еджапӏэ уисабый кӏэбгъэхьат, нахьыбэ ебгъэгъотын плъэкӏыщт ыкӏи сыда пӏомэ ай фэдэхэм нахьыбэ уагъэгъотыт. Тэ укӏощтыми, Дунаир къэплъэгъущтыми нахь зэшӏокӏ щыӏ унэе еджапӏэхэм ялъытыгъэмэ. Арышъы дэгъу зэрэщыӏэр. <hesitation> Дэгъу цӏыфмэ зэразэшӏокӏырэр ясабыйхэр ай фэдэ <hesitation> еджапӏэхэм ащырагъэджэнэу. Сэ дэгъоу сыхэплъэ.

Шъыпкъэу пӏощтэ джэуапэу къестыжьыщтыр сшӏэрэп сыда пӏомэ джыдэдэм сыздэщыпсэурэ джыдэдэм сыздэщыӏэ къалэр <hesitation> къэралыгъор сэркӏэ сыгу рехьы, сшӏогупсэф. <hesitation> Блэкӏыгъэ уахътэм а чӏыпӏэм сыщыӏагъа, сыкӏогъагъа? Хьау. Хэзгъэщыгъэ симыӏэмэ тыдэ сыкӏона, ау тыдэ сыкӏонэу сыфэягъа, тыдэ сыщыпсэунэу сыфэягъа пӏомэ нэмыкӏ къэралыгъохэр зэзгъэлъэгъуну сыфаещтыгъэ, нэмыкӏ къалэхэр, нэмыкӏ цӏыфхэр. Ау джыдэдэми сыздэщыпсэурэ къэлэ сыздэсыри сыгу рехы сыгу рехьы ыкӏи джыри зэ къэсэӏожьы сшӏогупсэф.

Техналогиякӏэхэр сыда цӏыфмэ къыкӏагупшысрэр <hesitation> упсэуныгъэ, ущыӏэныгъэ нахь псынкӏэ ашӏынэу ары, ӏэпыӏэгъу пфэхъунэу ары, зыгорэкӏэ нахь псынкӏэу лъагъэкӏотэнэу ары. Арышъы <hesitation> гъэсэныгъэм нахь бэ пшӏэшъуынэу <hesitation> зы чӏыпэ уыщыӏэу нахьыбэ зэбгъэшӏэшъуынэу нахьыбэ къэплъэгъушъуынэу <hesitation> джары технологиякӏхэм апкъ къикӏыкӏэ дэгъыоу зэхэпхын плъэкӏыщт а ӏыофхэр зэшӏопхын плъэкӏыщт.

Сэ джыдэдэм унагъом пэчыжьэу сэпсэу <hesitation> сиӏахьылхэм илъэсныкъом зэ саӏукӏэми ары, ар сэ слъэшэу сыгу къео <hesitation> акӏэ сиунагъо сыхэсыгъэмэ нахьыбэрэ зэзгъэлъэгъущтыкӏи сигуапэщтыгъэ. Джыдэдэм сыздэщыпсэурэм сэ нахь зызӏузгъакӏэхэрэр синыбджэгъухэр ары сипкъыгъо-лэгъухэр ары, ау хэтхэм нахь зыдабгъэ зэздэгъэпсэфыра хэта пӏомэ ӏахьылхэр ары къасштэрэр, ӏахьылхэм нахь <hesitation> гупсэф уахэсыныр, зыбгъэпсэфыныр, уиунагъо ухэсыныр сэ нахь къэсэштэ.

Хьау, искусствэм сэ сыпэчыжь, ӏэшӏагъэ пари схэлъэп ыкӏи <hesitation> талант зыфэпӏощтхэр сиӏэп. Ау цӏыфэу ащ фэдэхэр зыхэлъхэр, талант зыфэпӏощтхэр зиӏэхэ сэркӏэ цӏыф <hesitation> гъэшӏэгъонхэу щытых ыкӏи щысэтехыпӏэхэу щытых. Сыда пӏомэ дунаер нэмыкӏ нэкӏэ алъэгъу, нэмыкӏ еплъыкӏэ фыряӏ. Арышъы ахэм сыгу къыдащае, салъэплъэ ыкӏи <hesitation> нэхэр агъэдахэ зыфэпӏощтым фэд. Салъыплъэщт, сшӏогъэшӏэгъонэу зэзгъэшӏэщт, ау сэ пари хэкӏыкӏэу ай щытэп.

Ащ фэдэ зэшӏокӏ зиӏэм сэркӏэ дэгъу дэдэу сыхэплъэ <hesitation> сыда пӏомэ уидунай еплъыкӏэ уидунае зэхэшӏэн нахь ин ешӏы, нахь зэӏещы, <hesitation> нахьыбэ уегъашӏэ, <hesitation> нахьыбэ зэхеогъэфы, нахьыбэмэ уарегъэгушыпсэ. Арышъы ӏэкӏыб хэгъэгубз <hesitation> хэгъэгубзэкӏэ гъэсэныгъэхэр зэбгъэшӏэныр сэркӏэ <hesitation> <noise> ӏоф хьалэмэтэу щыт ыкӏи ӏоф тэрэзэу щыт.

Ащ фэдэу пари хэзыгъэщ сиӏэп. Зэкӏэри сэ сэшхы. Ау шхыныгъо хэбгъэщын пӏомэ адыгэ шхыныгъогъэ ары зыхэзгъэщырэр. Щыпс, пӏастэ, нэкул зыфэпӏощтхэр сэ сикӏасэ дэдэх. <hesitation> Унэм зэкӏэри сшӏын сэлъэкӏы. Щыпсыр джыри зыфэсэгъасэ нахь. <hesitation> Сянэ сыд фэдиз ымышӏыгъэми, сыд фэдиз сыкӏэрымыплъыгъэми зэришӏырэм фэдэу ӏашӏоу сэ къысфэхъурэп. Ау сыпылъыщт. Тхьам ыӏомэ къыздэхъунэу а ӏофе щыт. <hesitation> Джары, сшъхьэ къихьэмэ зыгорэ сшӏышъунэ щыт. Арышъы, ащ ай фэдизэу сигъэгумэкӏырэп.

Апэ сикӏалэ сыдэгущыӏэщтыгъэ. <hesitation> Сыда ӏофыр къызэрикӏыгъэр, ащ фэдэу зэоным ӏофыр нэсышъугъэу, гущыӏэкӏэ амышӏышъугъэр. <hesitation> Къыӏорэм елъытыгъэу, ӏофым ыуж сихьащт. <hesitation> Сэ сикӏалэ ыпкъ къикӏыгъэмэ, сэ сикӏалэ фэзгъэсэщт. Ау <hesitation> къызэрыкӏыгъэр нэмыкӏ кӏалэу зэзэуагъэр арэу щытмэ, арэу щытмэ, янэ ятэхэм заузгъэкӏэ, те ӏофым ыуж тихьащтыгъа. Ежьхэр якӏалэ лъыплъэнхэу, сэ сикӏали ащкӏэ къэзгъанэщтыгъэп. <hesitation> Сыдэгущыӏэщтыгъэ, заокӏэ ӏофыр ухыгъэр зэрэмыухырэр, зэрэмыхъурэр. <hesitation> Гущыӏэкӏэ нахь ӏофым нахь хэбгъэкӏымэ зэрэ нахь дэгъур.

Ары, кур зесыфэнэу изын тхылъ мыгъэ къыдесхыгъ. Ащ бэрэ сфеджагъ. Ащ бэрэ зыгъэкӏодагъэ нервэ зыфэпӏощтыр. Ау сыда пӏомэ къыдэсхьыгъ. <hesitation> Джыри кум сыкӏэрысэп. Джыри <hesitation> сяплъыгъэп сыд фэдэ сычӏэрысынэу сызфаер. <hesitation> Урысыбзэкӏи къэпӏон хъумэ «не первой необходимости». Изын тхылъ сиӏ, ащс-ащ скӏэ гушӏо, сиунагъокӏэ гушӏо. Унэм сис зыхъукӏэ <hesitation> я егъэсаджэ, зыгорэм зыгорэ слъэкӏыщт, зыгорэм къэсхын слъэкӏыщт, ау ащ кӏас, ащ фэдэу сисэп.

Сыгукӏэ сызфэщагъэу сшӏэнэу сикӏасэхэр игъо сифэмэ, зызгъэпсэфыгъом: тхылъ еджэныр ары. <hesitation> Къызэӏусэхышъ седжэ, ыкӏи къызгурэӏо седжэ зыхъукӏэ зызэрэзгъэпсэфырэ. Ау <hesitation> мазэхэм <hesitation> бэшӏагъэу сыкӏэрыӏыстхьэу ащтэу <hesitation> сыземыджагъэр. Игъо сифэрэп. Ар сэ лъэшэу сыгу къео. Згъэтэрэзыжьынэу сыгу хэлъ. Арышъы, ай сыпылъыщт.

Шъоу сэ сикӏасэу хэзгъэщын слъэкӏыщтхэр ыкӏи сищыгъынмэ нахь ахэлъы шъохэр шlуцlэ, уцышъо, шхъуантlэ, гъожьыри сикӏас. Етӏанэ Шэплъыри гъожьы-шэплъыри дахэ. Ау сэ нахь къыхэзгъэщырэр уцышъомрэ шхъуантlэмрэ шlуцlэмрэ. Фыжьи сикӏас, ау фыжьыр зипхъан зыхъукӏэ бэу хьылъэ.

Ащ фэдэ зэхэдзэр сиӏэп сыда сыд фэдэ фильма сикӏасэхэ ыкӏи симыкӏасэхэ, зэкӏэми сяплъын слъэкӏыщт. Ау нахь хэзгъэщхэрэр тыарихъ, факт зыхэт фильмхэр рары. <hesitation> Зао лъэхъанэм щыхъущтыгъэ фильм къизӏотыкӏхэрэр ары ыкӏи <hesitation> фантастикэ зыхэт, космос зыхэт фильмхэр ары сэ нахь сикӏасэхэр, <hesitation> джары. Ахэм сшӏуогъэшӏэгъуонэу сыяплъы ыкӏи сэркӏэ бэ сымышӏагъэ зэсэгъэшӏэжьы.

Цӏыфхэр зыгорэм ыуж къинэхэрэм фэдэу псынкӏэу зэрэщэх. <hesitation> Цӏыфыр зыфэдэр, къызхэкӏыгъэ унагъор, <hesitation> сыдрэ чъыпӏэ имыфэми зэзэры зызэрэщишӏыщтыр зэхамыфэу къызэрэщэхэшъ етӏанэ зы унагъо зэдифэхэмэ, зы унэ зэдифэхэмэ зэкӏэгъожьых. Сыда сыкӏемыплъыгъэр? - аӏо. Цӏыфыр апэ зэбгъэшӏэн фае. Ащкӏэ къыхэкӏых цӏыф зэгурымыӏоныгъэм. <hesitation> Цӏыфыр зыфэдэр кӏэм нэсэу зызэрамыгъэшӏагъэм паекӏэ. <hesitation> Джары сэ сишӏошӏхэр.

Пӏэхэр сэ зэрэслъытэрэмкӏэ бэри птхьакӏы хъущтэп. Микрофлора зыфапӏорэр зыфаӏорэр ӏэмэ къатенэн фай. Ау ар къэбзэныгъэм къыхэкӏы, зыгорэкӏэ уыушӏоигъэмэ, зыгорэм унэсыгъэмэ, укӏон птхьакӏыжьын, <hesitation> гигиена зыфэпӏощтыр пӏыгъын фае, гигиена рук. Арышъы <hesitation> ары къызхэкӏырэр къэбзэныгъэр ары. Ау бэдэдэри птхьакӏы хъущтэп.

Сэ сиӏоф <hesitation> сигортасылык. <hesitation> Сигортасылыкыр <hesitation> унэхэр, кухэр <hesitation> осэ бо зышӏыщт малхэр <hesitation> сигорталатмыщэ ошӏи, зыгорэ защыхъукӏэ сигортам и-ихыщэ къыуеты. Арэу сиӏоф.